انا مدبيا نكون ممتل مشهور لانو انا جابلي ربي <hesitation> المؤلف مشهور يعني يعيى بزاف ويكتب وكدا الممتل لالا الممتل راه يجي يمتل ويروح يريح على روحو